Dike yonkenti bitine nenneu yori kabo, duk dike maneri abou ki yelka kabon, yelka kaboneko, ki bou ki tikali, don tikan fiya tikali di cho chuwo tikan ti bitine nenne, kuma bitine ki dou nobbobero bo a tikan kontiyeu, yilam nobbobiro doti na fir kemeu, na firkadi yilan dike ro ken, no mani nyori, wo dike ya kenti dor bitinere nenneu wi, no mwo fiya bo nye a firnen tiyeri ba nye wo a tikan nentiye, to daten fiya nobbebiro bo a firkontiye ki mwerkan kong kange chi, na ki ma tikali, to tikali wuro nyoti kabo nyori kabo, kuma daten komma ki mwer kam kang kange chi, dan mwerkan ka doreko nyori kabo kange nobbero da ten bo a ma kimen tikalitiye no ki fiya tikaliri an bou ki firka na, komma ki kweni na ki fiya. <noise> Wiki kwobka kaba wi mwareche, kwob kabu kila kabo, kala kabo, no chi firnendi <noise> daten mwo ma finidi fir nye kange, nyecho na fiya na fir kange, no firidi yilan dikero kenwi to an bouki yelka kabonme wimorede to yelka kabon meko wuro, chochu wa bouti bibei yo lobeu a kwanti fiya dike wuro date kene, chi tori nung chinen nure woki filang more cheu, to filanko ki bou dole chechin fir nen no chi firnendi <noise> to mwon fiya fobka mureche, kuma tukati nenbo a boutiye chima keneu dike wuro bo an tikanchi, ai yokchinan ten <noise> nuwe nuwe cheu an wumi moreche kuma, wumka nuwe ko wuro an bo chinenki tikali kange yanayinda kale yankenti moreche, to kale yanzuweu dole che chi firnen no chi fir nendi an yila mwei ki tikali to tikali wuro chibou chekeu chin makokati bo keneu yilan nibbo luweu ban firchi na ki tikali more che. Na boki tikali more chere tukatine a kwenun tiyeu, bo chiya fiya dike wuro yilam wuro chi to kendi an tikang rayuwa cheu zuwa nan gaba, to cho yana yinda kale yakenti morecheu, kuma bo nobbo lombo nobi fiya irin do chowori, <noise> bi mwerkang kang, mwerkanka kagego, mwerkan cho dike a bouti ki tikali wuro bwe banjinge a yilam ko fe chi yari chiya chu denchero ki bwe banjinge, wuro ma dikero ken kuma mati kali morecheu, kuma wi moreche nobbobero chukken kab kongebeu dike wuro chi fiya na kunka bitine ko cheri chi bouchi ko, chi bouti chikeu chi bouti ki tikali morluwe, to dike ba machinen tiyeu ba kwob chinen dilo kange yanayi chi marecheu dike chi do tiyeri kwaama a chuchiren kab dike chi yo kaberi bi ki ken chinen kwaama kwaama cho nye durko wuro ma tikali tiyeu, to dike chi bouchiko na tikalicheu bi kwab diloti, a titi moreche dike wuro yilam na beu, rabobeu bibeiyo lobei bo a fiya moreche, ti chiama keneu chin fiyam moreche, to wuro chochuwo fiya ma, miken kwaamati ba yo kabeu, a sunen ka, na dikebe yo kabeu, na chuka, na tibinin kab na dikebe yo kabeu boki nobbo, lebbo wuro boubenen chikeu be buchi nen kanti kwaama a bo ki tikali moreche.